juoksivat kiireesti niin kuin karkuun kun se oli hevonen potkaissut sian kuoliaaksi

minä panin vielä uuden nauhan tuohon
jaa no ehkä tässä nyt vielä jotakin muistetaan
mutta puhuttaisiinkos tässä siitä että kuinka entiseen aikaan oikein noita sikoja ja muita eläviä lahdattiin
joo sehän oli sellainen sellainen kova päivä kun sanottiin että kolme on kovaa päivää lukuspäivä ja ja noin siantappo ja ohranriihi ne oli kovat päivät kolme se oli se siantappo sellaista piinausta että en minä nyt enää niitä kaikki synkempiä muista mutta kyllä minä niitä vielä sellaisia ne oli niiden nehän suuria sikoja oli sellaisia ylivuotisia ja niitä aina kaksi ja kolme oli joka talossa ja ne tapettiin kaikki yhtenä päivänä ei niitä vähitellen ja suolaan kovaan sitten vain
kuinkas ne tapettiin oikein vanhempaan aikaan
no nehän ne sanoi että ne - sitä en minä muista että ne - kuristi narulla sikahan huusi kun sen otti käsiksi kun ei ne osannut millään pyörryttää niitä ne vain sillä kalella miesvoimilla kovalla miesvoimalla vain ja ja pistettiin vain ja se siinä verenvuotoon sitten kuoli ei se millään kalella sitten tainnutettu mutta - sitä en minä muista sitten sellaista että noin ne aina puhuivat sitä - ja se aamulla meni aikaiseen menivät sinne jo pimeässä se oli sellainen katos missä ne oli ne syöttösiat ja minä muistan kun ne yksi Sofia niminen oli yhdessä talossa ja missä se nyt lie ollut tässä palvelijana ja ja pärevalkean kanssahan ne meni sinnekin sanoi että noin ja sitten kun se sika hyppäsi ja meni sen Sofian jalkojen välistä ja se ottikin nenään se hame kiinni ja se istui selässä ja meni että kypenetkin jo ympäri kettaa ja noin se Sofia istui selässä kun se otti -- nenä kiinni siihen hameeseen niin noillahan oli pitkät hameet niin se pysyi siinä ei se päässyt pois sieltä mm - se on kyllä tosi tapaus ollut mutta että vähän leikikäshän se on mutta että tositapaus se on ollut mutta että en minä sitä ole - ja sittenhän ne niitä rupesi tässä oli tuossa oikea sellainen ammattimies tuo yksi - Luoton Juho siihen aikaan kävi joka paikassa aina siantapossa syksyllä sillä oli kaikenlaisia lyömävehkeitä ja nuijia kun ei ne vielä ampumistakaan käyttänyt mutta ei se tahtonut se lyöminen onnistaa se aina epäonnistui ja jos ei se ensi kerta onnistu ei sitä enää mitään sika rupeaa villiintyi niin ei sitä enää sitten uudestaan päässyt että se oli se oli sellaista se oli kova päivä
nehän oli se siat toista rotua vissiin ennen maailmassa
ei kyllä ne samaa rotua on
mutta eihän näissä mitään harjaksia ole näissä nykyisissä
no ei mutta ne on sen ruokinnan takia huono ruokinta sen takia oli ne harjakset ei ne tule kun - hyvä ruoka on ne tuli sen takia kun oli huono ruoka hevosenlantaa tuolta veivät ja vähän jauhoja sekaan vain minunkin aikanani niin hevosenlantaahan niille - syötettiin aina isommille eihän ne pienille sioille porsaille mutta isommille ja tuolla kun noilla oli yksityisillä ihmisilläkin aina niillä oli aina sika sentään joka paikassa joka -- mökissäkin - ne tuolta maantieltä kokoili niitä hevosenlantoja kun ne - hevosella ajelivat kovasti niin siellä oli lantaa ne kokoili sieltä johonkin ämpäriin ja sitten ne antoi sioille ja sanoi että jos niin että se oli vain parempaa kuin tuolta tallista otettu siellä on virtsaa - joukossa mutta se oli niin puhdasta tuolla tiellä se ei se ollut virtsaista niin se sanoi söi mielellään sitä söi ja söihän sitä hengenpitimiksi että kyllä se - elukan ruokkiminenkin oli huonoa
muistatteko semmoista aikaa että siasta olisi karva otettu pois polttamalla
en en muista
puhuisitteko sen että kun se sika oli hengiltä saatu niin mitäs sitten tehtiin oikein kaikki askareet
no sitten se vietiin johonkin keittiöhuoneeseen missä sai kuumaa vettä ja sitten ne pani usein sellaisen harvan säkkikankaan siihen päälle se ja kaatoivat sitten sitten kuumaa vettä siihen ja ja noin siitähän se hautui se ja karva - lähti irti ja sillä kalella niitä nyt vielä nytkin - niitä varitetaan noin taloissa ja missä kotona tapetaan mutta teurastamollahan ne uitetaan siellä kattilassa nykyään
mitäs verelle tehtiin
siihen sen no se se otettiin talteen ja pantiin suolaa siihen ja sekoitettiin että ei se että ei se noin käynyt limpille ja ja siitä tehtiin makkaroita kun se aika talveen ja useamman kerrankin tekivät niitä makkaroita suolet puhdistettiin ja pantiin veteen ja niitä valettiin harva se päivä aina uusi vesi sinne ja sillä kalella ne ne puhdisti ne
mitäs niille sisuskaluille
no ne keitettiin sydän ja keuhkot ja maksa ja - selkäkeräset ja sylttyä sitten vielä keitettiin - rinta otettiin ja ja muuta sialta ja se - siitä tehtiin sylttyä keitettiin sitten keitettävää lihaa ja se pantiin ja suolaan niin kuin ne tuore lihakin ja sitten otettiin aina sitä mukaa kuin tarvitsi suolaistahan se oli mutta kyllä se kelpasi ei ne enää sellaista lihaa nykyään söisikään mitä täytyi olla paljon suolaista ei se säily muuten täytyi olla aika hyvä suola kun se kevääseen asti -- toiseen syksyyn asti täytyi piisata ei niitä kesällä silloin välillä tapettu koska se silloin syksyllä kaikki tapettiin se vuoden tarve ja sitten mitä vielä lampaita tapettiin niin ne ja sillä kalella suolattiin neljä viisi lammasta ja kaksi sikaa ainakin meilläkin oli ja koko isoja niin sitä oli lihaa paljon silloin mutta kyllä se rapisi mennä sittenhän ne nuo toisetkin osti taloistakin sitä sianlihaa suolaista lihaa sitten jos ei itsellä ollut sikaa ei sitä kaupassa ollut koskaan - lihaa myytävänä minun minun noin nuorena miehenä ollessani
että ei sitten mennyt hukkaan oikeastaan muuta kuin suolen - sisällykset
ei sitten muuta mennyt ja henki ei sitten hukkaan mennyt harjaksetkin jäi eikä noin ne karvatkin ne käytettiin nuo kaikkiin längen toppauksiin ja muuta useimmiten ei ne talletti vielä nekin oli aika hyviä noissa längenkin toppauksissa ne ei noin kovettunut niin kuin joku kun ne käytti rohtimia kaikki nehän paattui sillä kalella kovettui mutta se harjas pysyi vähän sillä kalella pehmeänä sianharjakset

mitäs kun minä olen kuullut että että sikaporsaalta on hampaita joskus otettu
niin niitä nytkin otetaan minäkin olen monet hampaat katkonut ne sellaiset torahampaat ei kaikkia mutta ne sellaiset terävät hampaat mitä on neljä niitä on niitä - torahampaita ja kun ne niitä on useampi porsas vain niin emä on niin rauhaton kun ne puree kun ne riitelee siitä syömisestä ne puree sitten siinä kun ne toisiaan siinä jahtaa pois niin ne on niin vihaisia ja emäkin niin rauhaton ei se pysy se nousee ylös ei se voi maata kun ne puree sen vetimiä
millä ne leikataan
-- ne on sellaiset sakset niin kuin pihdit nyt meilläkin oli ne mutta ne on hukkunut täältä ne on vienyt johonkin ne kun ne oli ne porsaspihdit tuossa olisi ollut nähtävänäkin mikä ne - nipistettiin poiken oli sillä kalella vastakkain niin kuin hohtimen tapaiset mutta ne on sellaiset tongit - että ei ne ole - hohtimet ole ne on niin kuin saksen mallia leikkaa niin päin
onkos siinä perää että sika voi syödä omia porsaitaan
syö ne silloin kun ne oikein villejä on niin ainakin tappaa ne en minä nyt tiedä jos ne niin syö mutta ainakin ne tappaa ne meilläkin on silloin sattunut että minä muistan kertakin kun oli kaksi viikkoa täydyttiin käydä aina syöttämässä ennen kuin saatiin alle se oli aina kiinni kuin syöttiläs niissä eikä siitä niin kauan olekaan mutta eihän ne nyt enää loppuaikoina niin kyllä ne siellä sai paremmin olla mutta olihan niitä vahdittava että - ne makasi ja muuta kuin ne pian niitä kun oli - ne onnettomia yhden vuorokauden ja pari ennen kuin vähän aikaintui ne on ne on pahoja niissä sioissa toisissa - mistä johtuu mutta - ei ne enää ole loppuaikoina ollutkaan niin villejä ei ne enää sillä kalella - pureskellut eikä tappanut niitä ne osasi tappaa kai koko porsaatkin kun ne sai - yksin siellä vain olla koko pesue
no olikos ne vanhanaikaiset siat olikos ne karsinassa vai oliko ne vapaana noin kulkemassa
olihan ne kesällä vapaana tuossa meidänkin tuossa minun - tuo iso - haka niin siinä oli väliaita sellainen luja aita ja perässä oli sitten harvempi missä oli hevosia ja lehmiä mutta se oli luja aita tuossa ja siellähän ne väänsi koko mäen kaikki kymmenin kerroin kaiken kesää siellä ja ja sitten kun ne niitä noin rengasti sitten sitten sen sai laskea tuonne maantiellekin sitten se oli laillinen että ei noin ne kyntänyt nämä kun ne pani siihen nenään ne käytti yhtä rengasta siinä keskellä tai sitten kahta kahden puolen siihen nenään naskalilla reikä ja siihen siihen noin rengas sitten ja sitten ei se voinut kyntää kun se oli se rengas siinä minäkin olen isä rengasti yhden kerran muistan kun se rengasti - sioilla siinä nuoria sikoja
en ole ikinä kuullutkaan
jaa juu kyllä se oli oli käynnissä siihen aikaan ja sika huutaa kuin onneton tietää sen kun siihen nenään pistää joka arka paikka joka sillä naskalilla reikä ja sitten rautalanka sinne ja ne päät kiinni siihen että se pysyy siellä sillä kalella yhden kerran muistan kun isä rengasti muuta en minä muista
sika muutenkin huutaa niin
se huutaa kun vain pitää kiinni vaikka ei tee mitään sille niin se siinä kun rupeaa vielä pahaa tekemään niin tietäähän sen että se huutaa mutta ei se kyntänyt sitten kun mutta se yksi rengas ei oikein auttanut se se sivulla vielä kuitenkin kynti vääntää mutta kun pani kahden puolen siihen rinnan kaksi sitten ei se kyntänyt enää

kulkikos täällä teidän muistin aikaan vielä ryssiä jotka leikkasi
oli meilläkin on leikannut monta monta karjua ryssät ja oriit yksi Henrikki niminen mies oli oikein niin kuin meidän noin palvelija se aina joka kevät ne käy ne leikkasi oriit ja karjun ei - suomalaisia - salvureita ollutkaan salvurihan ne oli nimeltään niin ne kuoharit minä niitä vieläkin aina muistan kun ne ryssät kun ne tuli niin oriit leikkaamaan niin sanoi että emäntä keitä pannu kahvi isäntä anna - anna - pullo viina ole hyvä ori - valakka tulemas sanoi ne on niin venäjän kielen voittoisia ne sitten niitä - toinen sakki tässä kävi niitä oli kolme miestä yhdessä mutta se Henrikki se kävi yksin aina sillä ei ollut ketään kaveria
Henrikki muistatteko muiden nimiä
en minä muista niitä muita enkä muista senkään sukunimeä mutta etunimeltään se oli Henrikki
otti ne vissiin muutakin palkkaa kai
ottihan ne mutta että eihän se nyt niin kallis ollut siihen aikaan se palkka kyllä nyt on paljon kalliimpi eläinlääkärillä ja sitten niitä on sellaisia tässäkin yksi Murronsuon Heikki joka oli sitten minun muistojani myöhemmin suomalaisia se oli se ei ne sitten enää niitä - niin paljon niitä ryssiä mutta kyllä niitä ryssiä kulki aika kauan niin kauan kuin tämä tämä tilanne muuttui ei niitä oli niitä - reppuryssiä niitä kauppiaitakin yksi Ville ja Mikko ja Jussi ja kaikkia meilläkin ne oikein niin kuin vakituiseen aina asuivat yötä ne tuli niin kuin kotiin tässä ne rupesi niitä pitelemään niitä ja ruokkimaan kaksikymmentäviisi penniä ruoka-ateria ja ne söi sianlihaakin kun sudet ne ne oli se oli niin hyvää niistä ja riskejä isoja miehiä niin että ei sitten nyt mitään sillä kahdellakymmenelläviidellä pennillä saanut se oli niin halpa maksu sitten ne rupesi ottamaan jo kolmekymmentä penniä minunkin muistooni kun ne katsoi pieneksi sitten kahtakymmentäviittä penniä ei ne sillä kalella hinnat vaihdellut ennen niin kuin nykyään nehän oli satoja vuosia ja kymmeniä vuosia samat hinnat aina presiis nyt kun ne - joka päivä muuttuu hinnat ei - enää mikään pysy paikallaan
kuulkaa olikos näissä Artjärven metsissä ennen paljon lintuja
kyllä niissä oli oli niissä niitä oli tuossa mäelläkin siinä oli metsojakin aina teki - pesueita ja teeriä paljon ja ja niitä oli siinä oli tästä vähän matkaa kilometrin matkaa että oli oikein ammattimetsästäjäkin Vilenin Taavi joka linnusti työkseen ei se muuta tehnytkään kuin linnusti ja jäniksiä ja kettuja ja ja niitä oli sentään mutta ei niitä nyt ole enää tuossa yhtään ne on hävinnyt kaikki pois vaikka ei niitä ole kukaan pyytänytkään
milläs se pyysi niitä
- ampumalla ja myrkyllä ja kettuja niin kuin myrkyllä ja sitten muita lintuja ampumalla ja jäniksiä ja oravia ja
milläs lailla lintuja pyydettiin ennen kuin pyssyjä oli
no nehän oli ne ansat sitten ennen vanhaan kun ei pyssyjä ollut
kertokaas minkälainen se ansa oli
minähän siitä jo puhuin silloin mutta nuo voin minä sen
minä en ehtinyt kirjoittaa sitä nyt
jaa no se oli sellainen se ansa että se oli sellaisia kaksi metriä pitkiä sellaisia puita ehkä noin kolme tuumaa paksuja ja sitten oli se pää toinen halkaistu ja pantu poikittain sellainen pienempi puu siihen ja se oli sitten sellainen yhtenäinen laitos sitten - alapäässä oli kiviä siellä pään päällä ja sitten täällä ei ollut mitään mutta sitten siellä oli se syöttilaitos siellä alla jonka laukaisi ja sitten se putosi alas ja se jäi - lossahti sinne sellainen se oli se ansa tuolla vielä minä olen pahana poikana nähnyt ansoja tuolla metsässä usein kun ne lehmiä ajeltiin niitä oli vielä siihen aikaan niitä jäännöksiä en minä niin enää muista että pyysivätkö mutta niitä oli siellä niitä ansoja vielä
olikos sellaista pyydystä mikä oli niin kuin langan silmukasta tehty
jaa jänislanka juu kyllä mekin on niitä tästä velimiehen kanssa hirtettiin jäniksiä kertakin olin Loviisassa niin meidän oli minulla oli niitä viisi myytävänä talvella sellaisella langalla saatuja jäniksiä niitä oli jäniksiä niin hurjasti siihen aikaan että
- mitäs hintaa piditte niille jäniksille
en minä muista oliko ne oliko ne markan vai pari ei ne paljon maksanut siihen aikaan
ei lintuja pyydetty semmoisella että ne olisi silmukkaan jäänyt
kyllä ne -- oli pyytänyt mutta ei niitä enää minä ainakaan niitä nähnyt enää pyydettävän -
kuulitteko minkälainen se oli se silmukka millä lintuja -
ei lintua silmukalla pyydetty se oli ansa ja linnuille mutta jäniksiä vain - langalla - hienoa messinkilankaa oli se silmukka joka oli laitettu sillä kalella silmukalle että sille korkeudelle mistä sen pää meni kun se polkuun meni niin se se meni siihen sitten sellainen keppi vain että se se vielä vei sitten vielä hyvän matkaa ennen kuin se kuristi itsensä sitten eihän nyt enää sellaisia pyydyksiä saa käyttääkään ne on laittomia nyt eihän mekään ihan - alkuaikoina mutta sitten - myöhemmällä kun tässä oli yksi Kalle Veeti niminen mies joka osti tuon mökin se oli Lahdesta ja se neuvoi millä kalella niitä pyydetään niitä jäniksiä langalla ja sitten me niitä jonkun jonkun verran ehdittiin pyytää ennen kuin se menetti meidän taas - kannatuksen koko asia
oletteko kettuja pyytänyt
no ei oikeastaan velimies jonkun verran se oli innokas ja olen minä yhden ketun ja ampunut koiralta ja saman se velimies - kettu kumpikin ammuttu ei me muuta ole
se on aika viisas elävä kuulemma
kyllä se on mutta kyllä se on -- silloinkin kun se velimies tuolta mäeltä ampui sen ja niitä oli kaksi siinä ja ne nuuski siinä vain kun se huomasi ne siinä kalliolla ne jotakin hiirenjälkiä etsi ja siinä se toista ampui ja se sai sen että kyllä se on varomatonkin on kun sillä on jotakin omaa touhua mutta muuten se on viisas sitten taas kun se - on vartion päällä jossakin makaa kiven päälläkin - päivällä niin kyllä se silloin on valpas
oletteko huomannut onko nuo kotieläimet viisaita niin kuin hevonenkin ja
no ei mitään oikein erityistä ole tapausta ole että se sitten toisethan niitä järin kehuu niin järinkin viisaiksi mutta en minä ei ole sattunut erikoista tapausta
mutta osaa se tulla kotia kumminkin
kyllähän se sen kun se kotonsa tietää niin jos tulee mistä hyvänsä kyllä se kotiin kääntyy vaikka ei sitten käännäkään
ja pimeässä osaa aika hyvin
juu kyllä se on ja nytkin vielä nyt kun noita hirviä - hirviäkin vielä oli niin noin kyllä se se huomaa sen hirven mistä asti hevonen se on kumma kun se tulee rauhattomaksi vaikka ei mies tiedä vielä mitään mitä erinomainen vaisto sillä siinä on meidänkin entinen niin rauhallinen hevonen oli mutta kun tuolla metsässä vain teki kuormaa ja jos siellä - jossakin liikkui hirviä ne tuli ihan höhläksi että ei sitten - että ei se pysynyt käsissäkään se oli pantava kiinni että mistä ne sen tietää kun ei sitä mies vielä huomaa ensinkään että kyllä niillä se vaisto on niin hyvä sitten on nyt viisi vuonna viisikymmentä kun minun tuo reisiluun kaula katkesi ja hevosen kanssa sellainen varsahevonen ja me oltiin tuolla pyhällä kylässä ja sellaisen nuoremman tytön kanssa ja - tultiin kotiin päin jo oltiin - tuossa portilla melkein ja lähti aisan määly erään ja ja silloin se lähti lennättämään minä koetin pitää mutta se hakkasi reki jalolle kun sitä piti - matkareki hullummin vain ja viimenään sitten se tyttö putosi ensin kun se johonkin siinä oli aina sellainen lumiaura sanottiin siellä valtiolla kärkiaura eli se peräauralla ja se oli tällaisia palloja kiertänyt joka vei hitaasti ei se mene niin kuin nämä nyt lentää ja heittää niin oli tullut takaisin sellaisia palloja ja ne oli jäätynyt siinä ja ja se aina reki välillä niiden päälle se heitti sen tytön minä vielä pysyin reessä mutta sitten vähän aikaa se minä sitten minä putosin sitten reestä - kun minä koetin kääntää siihen sivuun minä ajattelin siihen lumivallia vasten kun se oli kevät oli lunta niin paljon että noin että se pysähtyy mutta ei se meni vain että läikyi ja sitten - ei minua siinä minä olin siinä - makasin maassa selälläni ja pidin ohjakset kiinni enkä olisi laskenut millään kun tietää että sitä ei passaisi laskea se on niin iso vahinko että mutta sitten kun sellainen pallo tuohon jalkaan löi silloin se silloin minä laskin kun se meni se reisiluun kaula poikki ei ollut mitään henttoa kyllä se sitten se meni ja se tuli kolmesta portista näistä läpi tuonne pellolle eikä ottanut se reki kiinni vaikka se yhdellä aisalla meni seisoi tuolla ladolla sitten se olikin kaamea sillä hevosella sitten vanhempana kun minä muistan kun tehtiin toukoa tuolla metsässä en minä ollut siellä mutta tuo Tapio oli ja sitten oli yksi - Rutilan Rutilan poika siellä traktorilla ajamassa ja Tapio kylvi hevosella sitten ja ja sitten se oli ja nuori hevonen se oli silloin ja kolmevuotinen vasta sillä oli justiin vähän vain ajeltu ja se aja nyt sinä tätä traktoria sanoi se poika ja Tapiolle ja noin käy istumaan siihen ämpärin päälle minä vahdin tätä hevosta ja sitten tuli Suntian Kosti sieltä metsästä toisella hevosella risukistosta ja se pelästyi se hevonen ja se lähti kylvökoneen kanssa sinne metsään ai ai sentään sitä leikkiä ja ja sitten kahden puun väliin jäi siihen ei päässyt mihinkään - tuli sinne metsään kun kone jäi siihen ja se konekin se toinen aisa jo tuli erään mutta toinen oli vielä kiinni se löi sillä kalella sivuttain sitten kylvökonettakin sitten vain poikittain ja pyörän kaikki pani kasaan sitten puolat poikki kun se sillä kalella sivuttain ja siitä sitten pysähtyi kuitenkin siihen kahden puun väliin kun ei ei pettänyt enää että pysyi kiinni ne valjaatkin ja
no se oli tavallista isompi ja vahvempi hevonen sitten vai
oli se oli nuori ja iso hevonen olikin ja pelästyi sillä kalella kun se tuli sieltä metsästä sitten aukeaa että kun se sillä hevosella se Suntion Kosti ja silloin se lähti ei se poika ehtinyt mitään muuta kuin nähdä kun se istui siinä ämpärin päällä se lähti menemään

mistäs se patti hevosen jalkaan tulee
sitä en sitä en minä tiedä olisiko se joku sellainen venähtämä vai mikä en tiedä mutta kipeä se ainakin on kovasti sellainen niitä on luupattia ja lihapattia kahta lajia vielä sellainen kova se luupatti lihapatti on pehmeä mutta ei se sitten kun se on täysikasvu sitten ei se enää arasta sitä se vissiin ja niin kuin kovettuu sitten että noin se menee vaikka kankeammaksihan se jää jalka mutta että ei se enää onna sillä kalella eikä - halttaahan artjärvinen sanoi

no mikäs vika se on kun sanotaan että toiset hevoset puree puuta
sitä en minä tiedä mistä se johtuu kun se niin kuin yyyrr se sanoo aina silloin kun se puree puuta örähtää sillä kalella ja mistä se mahtaa johtua tottahan nuo eläinlääkärit sen sentään tietäisi ei ole koskaan ollut mitään puhetta no kun se ei se osaa muuten nielläkään se täytyy aina painaa johonkin etuhampaillaan puuhun ja örähtää
se on semmoinen jo paha vika
paha vika ilkeä vika on kovastihan niitä - ainakin kaikki pelkää sitä - puunpurijaa ei ne tykkää siitä että kun se on sellaisia sitten tapoja ja joku tautihan se on tietysti
nuohan on nuo Hollolan miehet oikein semmoiset hevoshuijarin maineessa
siellähän on siellähän on hevosmiehiä niin oli tässä Artjärvelläkin niitä muutamia sellaisia Koskisen veljeksiä ja Rauhalan veljeksiä ja oikein sellaisia - varsinaisia - joka markkinoilla käyvät myymässä ja ostamassa ja vaihtamassa ja
vielä vain käyvät vai
ei ne enää nyt käy ne on ne on ne Koskisen veljeksetkin kolme veljestä jotka oli kaikki sellaisia hevosmiehiä ne on kaikki kuollut ne ei enää eläkään kukaan eikä niitä enää ole niitä hevosmarkkinoitakaan Kausalassahan ne oli aina joka kuukausi hevosmarkkinat mutta ei niitä enää nykyään ole siellä
oletteko ollut
olen ollut myymässä ja ostamassa hevosta silloin sotavuonnakin sellainen paha kaakki ostettiin kun ei niitä parempia ollut mutta kyllä sitä touot tehtiin ja sitten syksyllä taas myytiin - siellä markkinoilla lihaksi se hevonen ja sitten näitä omakasvuisia olen useammankin kerran ollut myymässä kun oli kasvatettu kotona hevosia
muistatteko semmoista aikaa että kun hevonen tuli siihen ikään että se piti nyt lopettaa niin että se olisi nahkoineen päivineen haudattu sitten
kyllä ne teki sitä tuossakin tuo Nymanin Siro se oli sellainen eläinystävä olevinaan sillä sehän kaksi hevosta niin hautasi tuonne ja sitten se on yksi Leivon Valto sen kaveri vielä tuossa niin se sai senkin vielä hullutettua ja nahkoineen hautaan ja olisi kolmekymmentätuhatta siihen aikaan niin nyt niin - eikä se nyt ei siitä niin kauan olekaan olisi saanut lihoista niin ei niin veipäs sinne hautaan sen vissiin sen kaverin mieliksi minä sanoin sille emännällekin että myy sinä se hevonen silloin kun Olka on poissa kotoa älä sitten anna haudata sinne
niin kyllä se kai rakkaaksi käy kun se -- vuosikymmenen kaksikin
niinhän se on niin ja
on niin
se oli se Siro Nyman ja se oli niin omituinen mies olevinaan se oli pitävinään niin paljon - elävistä ja kuitenkin se nälässä niitä piti ei ne saanut ruokaa
kuinkas vanhaksi hevonen elää
meidän oli se viime mikä viime syksynä myytiin kaksikymmentäyhdeksän vuotta vanha se on niitä vanhempia että kyllä ne siinä se kaksikymmentä ja vähän yli se ikä on mutta että on niitä nyt vieläkin vanhempia yksilöitä että on - elänyt vielä minunkin muistoon vaikka ei meillä ole ollut mutta nuo - noilla muilla lyhyt se sentään on se hevosen ikä - vasta miehen ikä silloin parhaille rupeaa tulemaan kun hevonen on loppu
mutta ei muut elävät elä niinkään vanhaksi
no ei ei ne elä niin ei lehmääkään niin niin vanhaksi enää pidetä se on vain kaksi kolmetoista vuotta ne vanhemmat lehmätkin nykyään ei niinkään vanhana enää pidetä kun
milläs nimellä täällä hevosta hevosta varsaa kutsutaan ihan silloin kun se vielä imee emäänsä
putte se putte se
mikäs semmoisen imevän varsan nimi on
maitiainen
kuinkas sitten kun se varttuu isommaksi niin milläs nimellä sitten sanotaan
no se on sitten vain että se on kaksivuotinen ja kolmevuotinen ei se mutta karjalainenhan käyttää - mitäs se on sälkiö mikäs sillä oli se kaksivuotinen hevonen ja - ja vuoden vanha
siinä on eroa murteessa
on siinä on paljon eroa pian tulee
kuulkaa kertoisittekos siitä kun teillä oli kesävieraana se Martti Rapola
nuo en minä nyt sitten osaa pitkälle kertoa sen elämäkertaa
ei elämäkertaa tarvitse mutta siitä sen olosta täällä vain kun se oli meillekin tunnettu mies
niin niinhän se on
tässä eilen lähtiessä tuumattiin että se oli teitä vain pari vuotta vanhempi mies
niin ei se paljon paljon vanhempi ollut niin nyt se on jo muutaman vuoden ollut kuollut mutta silloin oli ihan se on nuori koska ei niillä ollut lapsia eikä muita silloin kun ne meillä oli
olko ne koko kesän
koko - no pari kolme kuukautta ne oli koko kesän
mikäs vuosiluku se olikaan ettekös te eilen sanonut jonkun vuoden koska se oli
kuinkas se nyt olisi ollut se en minä nyt puhuinko minä - vuodesta mitään
vai muisteltiin
kyllä se siinä - taisi olla alle kahdenkymmenen tai kaksikymmentä -- yhdeksäntoistasataakaksikymmentä niillä paikoilla - äiti oli vielä silloin tässä elossa ja emäntänä sehän niitä passasikin
missäs ne täällä asui
tuossa tuossa alihuoneessa tuossa toisella päässä siellä ne asui
olikos sillä kirjoitustöitä täällä
no ei sillä nyt muita ollut mutta niitä muistiinpanoja se teki aina mitä se vain ja ja aina - jotakin kuuli niin hetihän se pisti kynän muistikirjaan sen ylös ja jotakin ennen kuulematonta ja sitten se - meni - murteentutkimusretkellä se oikein oli sitä vasten se tänne oikein oli hommattu
ketäs se puhutti täällä
no - talon väki kuka ketä sattui ei se niitä nyt paljon - puhutellut mutta kun noin keskustelu tuli jotakin kuuli taas ennen kuulematonta niin heti se pani muistiin
olikos se vain tässä tällä paikalla vai kulkikos se tuolla
ei se muualla käynyt kuin meillä oli vain ei se tuolla missään käynyt muualla
että ne vietti siinä kesää samalla sitten
samalla niin kesää - niin kuin kuherruskuukautta sittenhän se vielä muistaa kun äidille kirjoitti sitten sieltä se rouva että noin -- Helsingissä että noin saisiko saisiko merkitä kummiksi sanoi jos niin kuin sattuisi ja on tainnut sattuakin jo aina muistan sen

se Rapola marjassa kanssa kävi
juu siellähän se tuolla metsäsellä valkeat housut jalassa niin mustikoissa kun se siellä likisteli ja istuskeli niille mättäille sellainen mukava hiljainen mies ei se oikein mikään vilkas ollut sellainen hiljainen mies
eikös Lyyli ole sen vaimon nimi vai mikä se oli
minä en sen muista ja sen nimeä oliko sitten puhettakaan mikä se on
mikäs se on
en minäkään sen vaimon nimeä muista

puhuttaisiinkos tässä siitä entisaikaisesta kyntövehkeestä kanssa mikä eilen jo oli puheena
jaa voidaanhan siitä puhua
että millä ennen aikaan oikein kynnettiin
no se oli se puusahra eli puuaurahan artjärviläinen sanoi puuaura ja se oli se se - käyrä puu se oli se saarainpuu auran saarainpuu kun se sitten siitähän ne tehtiin sitten tehtiin kaksihaaraiseksi se alapää ja rautaa sitten sinne päälle kärkiin ja sitten narut sinne aisoihin aisat oli puuta ja ja siitä oli niitä se - luotikainen sanoi artjärveläinen - ruotikainenhan sitä - toiset käyttää mutta luotikainen sanoo artjärveläinen se oli puusta ja sitten siinä oli rautalevy päällä ja se oli se kääntöluotikainen eli leveä luotikainen se suora ja sitten se toinen oli harjalla se oli harjaluotikainen ja sillä tehtiin sitten niin kuin toukoa ja kaikkea sillä harjaluotikaisella se paremmin sekoitti kuin rukiintoukokin niin se tehtiin kaikki sillä - sillä sahralla auralla vain ei siinä mitään äkeitä käytetty ja ja sehän oli se mikäs se nyt oli risuäes se se äes millä ne kauratoukoja teki ja joka on kuusen oksista ja kuusista tehty se risuäes
näittekö sen risuäkeen vielä
olen minä jossakin näin mutta ei ei sitä meillä ole ole käytössä ollut eikä minun aikanani enää missään ole nähnyt käytössä mutta olen minä jossakin sen muistaakseni ja olenkin nähnyt se oli sillä kalella kuuset halottu ja tehty pitkät oksat ja ja sitten se oli niitä oli pantu kolme neljä rinnalta niitä puolikkaita ja oksat sitten oli - teki niitä äkeenpiikkien virkaa siinä oksan tyngät aika pitkiä ne oksat ne on sellaisia kolmekymmentä kolmekymmentäviisi senttiä pitkiä ainakin kyllä ne oli ne oli ne työvehkeetkin oli sentään alkeellisia
niin mikä se oli aurassa se käyrä puu nimeltä
saarainpuu
mistä se otettiin
koivusta sellainen juurittu käyrä koivu tai jos oli luonnonkäyrä niin se kelpasi sekin mutta että jos ei ollut sitten se - täytyi ottaa juuri sitä käyrää niin ja sitten se oli sillä kalella tuon levyistä ja sitten se oli kapeni kärkeen päin ja ne oli kaksihaarainen sitten siellä ylhäältä se oli yhdessä mutta alapäät oli irti sitten ja sellainen se oli se kyllä niitä tuolla meillä vielä on vanhojakin parikin jäännöksiä ne on ajettu jo rikki molemmatkin niitä on paikattu ja raudoitettu kun on haljennut se saarainpuu
sanoiko ne saaranpuu vai saarainpuu
saarainpuu se oikein on ja kun se oli johonkin kiveen ajoi niin se halkesi se oli siksi heikko vehje
mutta ei se kärkeen asti - puuta kumminkaan ollut
ei se oli rautaa siinä päältä jo meni sieltä ylempään se rautakin että se oli teroitettu vielä se rauta
mikäs sen raudan nimi oli
-- kynsirauta auran kynsi

ja kun ne silläkin niin sellaisella kun ei - noin - niitä kesantomaita kun ei ne usein ne kahteen kertaan vielä kertasi sillä sellaisella auralla että kyllä se oli hidas se työ mutta ei se nyt ollut iso se alakaan ja sitten taas touko tehtiin vielä sillä samanlaisella - auralla kun ei - muuta -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 on niitä sellaisia risuäkeitä ne teki sitä kauratoukoa mutta että noin se rukiintouko niin - sen ne teki sillä auralla ja sanoivat vielä että noin sataa ei saanut jos teki toukoa että jos niin paljon satoi että auran aisoilta kastui silloin pellolta pois ei saanut enää kyntää täytyi ei ne se oli niin arkaa sitten sadetta
mikähän siinä oli
en tiedä no ei se oikein rukiintouko suinkaan siitä tykkäsi se korppaintui vähän mutta ei ne nyt niin vähästä sateesta että kun auran aisa kastuu niin sitten jo ei enää saa tehdä
mutta jos se johtui siitä että ei sitten ei sitten pystynyt märkään maahan
kyllä se pystyi se oli hyvää hellää silloin kun se oli touoksi - se oli jo kahteen kertaan kerrattu kesällä niin sehän oli hyvää hienoa se syksyn kyntö se oli pahaa kyntää se ylöskyntö nimittäin kun se oli ollut viljana ja lujaa niin se on se oli pahaa se heilutti miestä kovasti ja hevonen täytyi käydä siinä kun vako oli tuossa niin hevonen kävi siinä ylhäällä ei se saanut vaossa käydä ja ne osasi käydä mutta ei niitä nykyisiä hevosia enää saa oppimaankaan ne osasi käydä liki vakonsa ja kiljaistiin jos se meni kauemmas kyllä se huomasi sitten että mihin päin sitä oli mentävä ja veti vähän ohjaksesta vielä veti niin se meni - mutta ei
mitä sille huudettiin
- liki vakonsa kun se meni vähän liika kauas niin liki vakonsahan se oli kyllä ne kyllä ne osasi hyvin mennä ja oli niin erinomaisia kyntöhevosia ne kävi niin hyvin että mutta nykyisin meillä tämä musta hevonen kun minä viime - sitä ei saanut oppimaan millään potaattimaita ei ne muita enää kerrattu eikä ajettukaan mutta ei se taluttamatta oppinut mutta kyllä ne ennen vanhaan meilläkin tuo kyllä ne meni paremmin toiset mutta tämä oli niin kovaoppinen
mikäs noista entisaikaisista töistä oli kaiken raskaampi teidän mielestä
no mitähän sitä nyt sitten niistä sanoisi kyllä se ojankaivo vissiin oli kaikki raskaampaa ja olihan se halonhakkuu ja

ja sitten tuo niin kuin riihen puinnit nehän nyt oli sellaisia lujia töitä aikaiseen mentävä jo aamulla ja nehän meni jo ennen vanhaan kahdesta alkaen jo yöllä riihelle
minkä takia sinne mentiin niin aikaisin
no että ne ehti tehdä sen ahtaa riihen ja ensin ehtii tehdä se ja ruisriihikin niin aina kun mentiin vaikka ei nyt meillä nyt sentään - enää ennen neljää menty minun muistooni niin ne täytyi saada - aamulla murkinaksi pitkät oljet ulos että sitten oli ne viskaamiset ja puhdistamiset ja ahtamiset sen jälkeen ja sitten vielä niitä pellavan otto jos noin päivää jäi usein riihipäivänä aina mentiin pellavaa ottamaan oli useampi henki niin se kävi sakilla - niin sopivasti minä muistan tuossa - ihan ja pieni poika että muistan kun mentiin pelloista ottamaan tuohon lähelle ja täällä oli se isän äiti minun mummuni sitten lämmitti saunaa täällä kylpijöille illaksi kun riihellä oli oltu se huutaa että noin Lappula palaa se huuteli tuonne pellolle kun tuolla yksi talo rupesi palamaan silloin ja ja sitten se setä oli ja siellä pellon alla -- tänne hyppäsi ja otti pytystä kaivosta vettä ja ja - se hyppäsi saunaan ei siellä mitään paloa ollut no missäs se palaa sanoi niin se luuli että se - sauna palaa kuuli sen sanoneen sanoi Lappula palaa aina muistan sen tapauksen ei muuta kuin lihatiinusta lihat pois ja hevosenrattaille lihatiinu ja tulipaloon
niin ei mitään -
ei ollut mitään - no kyllä niitä oli mutta niitä oli niin vähän - jos ja koska se ehti sekin talo paloi -- ja sitten se ometan kattokin syttyi palamaan minä aina muistan vielä pitkät ajat kun se oli vielä se kulma pois sitten ometan katosta kun se - syttyi palamaan mutta se - ehti tuolta yksi talo ruiskuineen sinne ja sai sammumaan sen että ei navetta säilyi mutta - päärakennus paloi

tehtiinkös täällä ennen tuota juomaa jota sanoiko ne täällä olueksi vai olutta vai -
olutta ja kaljaa sittenhän tehtiin joka talossa aina - jouluksi ja juhannukseksi ja vielä välillä muulloinkin aina
puhuttaisiinkos se ihan maltaista asti nyt se oluen historia
no kyllähän minä senkin muistan ohramaltasia ja ruismaltasia piti olla kahta lajia maltasia ne ohrat pantiin ensin sellaiseen saaviin tai astiaan ja veteen ja ne oli siinä vuorokauden sitten ne sitten ne vietiin saunan parveen ja pestiin - puhtaalla vedellä ne siellä ja ja noin - sellaiselle - kasalle niitä oli ehkä kymmenen senttiä paksulla kasalla siellä - saunan parvessa niitä - ohria ja sitten ruismaltaat kastettiin ne sanottiin kastamiseksi sitten kun ne kasteltiin ja pantiin parveen ruismaltaset sitten olikohan se vuorokautta vai kahta myöhempään kun ne -- itää niin paljon pikemmin kuin ohra se ruis niin ne kastettiin myöhemmin sitten että ne yhtä aikaa sitten sai lämmitettyä ja -- haudottua ja sittenhän niitä se idätettiin että ne oli aika kovasti itäneet jo monta päivää ennen kuin ne pantiin - lämpiämään eli -- sauvulle ja sitten kovasti löylytettiin saunaa ja nehän kesti se yksi päivä oli oikein kova löylytyspäivä että ne oikein hautui ja imeltyi sitten samalla niin ne tuli niin makeiksikin että ja nehän tavallisesti kolme päivää kesti sitten sen kuivauksen kanssa se hautominen ja kuivaminen että kolme yötä ja päivää siellä täytyi olla yölläkin sitten aina - mukana -- vähän päästä löylyttää ja taas kääntää sitten mallaskasaa ja -- niin ne kuivattiin samalla sitten kuivaksi niitä niin kauan että ne kuivui ja sitten ne vaihdettiin myllyllä ei kovin hienoksi mutta vähän ja sitten kun sitä kaljaa tehtiin sanottiin kuurnaksi nimitettiin missä sitten kaljaa - juoksutettiin sinne pantiin sellaisia se oli sellainen -- sellainen niin kuin kaukalo koko koko syvä ja leveä ja pitkäkin ehkä pari metriä ja oli niitä lyhempiä ja pitempiäkin ja sinne pantiin ne puut poikittain sitten rukiinolkia siihen päälle ja sitten kun se on no se oli silloin ja sitten valmista - mäskiä se oli noin - kuumassa vedessä ja taas ne maltaset jo haudottu ja sellaista mäskiä mitä ajettiin sitten siihen olkien päälle ja sitten se sieltä alta se virtasi se olut ensin olutta sitten se tuli loppu kaljaa se on huonompaa mutta ensin oli olutta se parempi eli vierrettä oikeastaan mikä ensin tuli mutta mutta se oli sitten olutta ja ja sehän sitten sen noin sitten se pantiin hiivaa sinne ja käytettiin se ja ja sitten tynnyriin ja sillä tyytymättömällä sitten pantiin tynnyriin sellainen niin kuin kaukalo noin tuon mittainen ja tuon levyinen puuhun koverrettu ja sitten oli oksasta tehty se tappi mikä meni sitten tynnyrin - runnista sisään sitten se oli kaikki samaa puuta
milläs nimellä niitä rukiita sanottiin joista - maltasia tehtiin
ei niillä mitään erikoista nimeä ollut ne oli samoja rukiita mitä syötiin ja - pidettiin ja
sanottiinko että ne on hyviä - sanottiinko että että ne on hyviä - mallatrukiita vai mallasrukiita vai -
ai niin no mallasrukiita niin no ne täytyi olla hyviä että itäviä ja kaikkia ei siitä muuten tullut - jos ei ne itänyt sehän se vasta imeläksi sen teki kun se iti se vilja ja sitten sitä kaljaa sitä käytettiin enemmän ja vähemmän sitten ja sitten se pantiin tynnyriin ja tappi kiinni siinä oli tappia ja hanaa ja runtia ja kaikkia siinä tynnyrissä ja henkinaula oli yksi
mikäs se oli
no se oli siinä - tynnyrin päällä kun se oli runti oli neliskanttinen siinä mistä sinne - sitten pantiin siihen se runtikin ja sitten pöperöä kiinni että se oli ilmanpitävä ja kun se kävi niin se se noin sitten se noin se käyminen teki siihen sen hyvän maun sitten eli otti maun pois jos se oikein paljon ei se tynnyrissä se täytyi käyttää saavissa ei se tynnyrissä voinut käyttää enää se nosti aina runnin ylös ei se pysynyt kiinni sinne tuli sitten kaasua niin paljon saavissa ensin käytettiin ja sitten - ei - johonkin kylmempään paikkaan kuoppaan etupäässä aina tuvan kuoppaan meidänkin melkein aina pantiin talvella ja muuta jäätymätöntä paikkaa oikein ollutkaan sinne se tynnyrit vietiin se on tuo oli kaksi tynnyriä aina kalja toinen ja toinen olutta ja se olut on sitten makeampaa ja parempaa ja kalja on sitten huonompaa mitä lopussa tulee ensinhän sitten paras tulee sitten - kun kuurnasta kun se juoksee
no menikö se päähän
no jos oikein paljon käytti sitten että alkoholia tuli siihen että sitten maku sitten se tuli väkevämmäksikin ja sitten se jonkun verran kävi päähänkin ei se nyt niin ei se niin kovasti käynyt päähän niin kuin sahti käy sahti on niin kovaa se käytettiin ja niin suurista mallasmääristä tehdään tämä ei ollut niin vahvaa tämä ei siinä niin paljon käytetty maltasia kaljassa ja oluessa kuin siinä sahdissa käytetään ja Artjärvellä ei tehty sahtia se on siellä Asikkalassahan ne sitten käytti sahtia
niistä maltasista vielä missäs ne siellä saunassa oikein oli sitten
ne on siellä ylhäällä parvessa siellä sellainen lavan tapainen se ylhäällä se oli siellä koko korkealla ehkä noin yli - melkein kolme metriä korkealla lattiasta oli se parvi mihin ne pidettiin ensin sellaiselle paksulle kasalle sitten kun ne ruvettiin kuivaamaan sitten ne levitettiin ohuemmalle että niitä oli vain kauttaaltaan siellä parvessa parveksi sitten sanottiin niin sitten lavaa missä ne oli

kyllä minä niitäkin olen äidin kanssa tehnyt äiti oli jo vanha siihen aikaan ja niitä vietiin silloin Viipuriin ja pitkin niin - aina siellä mukana pesemässä niitä ja ja löylyttämässä ja siellä sitten yölläkin vielä oltiin siellä kun ei - tuvasta viitsinyt vähän päästä aina mennä sinne löylyä heittämään sitä oltiin siellä - pehkuja lattialla ja siellä oltiin yötä oli lähellä sitten samalla hoiti niitä tulia että pani puita uuniin ja ne täytyi ei ne saanut jäähtyä välillä sitten ne häältyi sanoi että maltaset häältyy että jos ne pääsee jäähtymään täytyi olla aina kuumana niin kauan kuin sitten kuivamaan rupeaa sitten ei ne enää ole arkaa kun ne rupeaa kuivamaan mutta silloin - imellyksen aikaan kun ne makeus sitten tuli
no ei siellä sitten nukkua voinut
no kyllä siellä nukahtaakin voi välillä ja sitten heräsi taas sekoittamaan niitä oli aina vähän päästä sekoitettava siellä sitten parvessa ensin sillä paksulla kasalla ja sitten samalla kalella sitten ja ohuemmaksi ei nyt enää niin ollut tarkkaan se sekoittaminen mutta silloin kun oli paksu kasa niitä täytyi silloin sekoittaa että ei ne häältynyt että ne pysyi kuumana ja märkänä
milläs niitä sekoitettiin
käsillä aina tuolla vain kahta puolta - ei mitään muuta - käsillä niitä aina se ne oli niin kuumiakin silloin kun se paksulla kasalla oli se kun se löylytys oli että ja siellä oli kuumaa parvessa ei siellä kauan tahtonut voida ollakaan sekoittamassa se oli kiireesti vain että pääsi pois sieltä ja sauvua vielä vähän ja kaikkia sentään siellä oli vaikka sitten nyt siksi ajaksi sitä puunpolttoa vähennettiin kun niitä sekoitettiin ei siellä mikään siellä sauhussa voinut olla siellä olisi tukehtunut
oliko se parvi eri paikka kuin se missä löylyä otettiin kylpiessä
sama sauna - sisäänlämpiävä sauna ja sama se oli kylvettiin ennen muinoin ja maltasia tehtiin ei niillä ollut eri saunoja
mutta siellä parvessako kylvettiin kanssa
no se oli samalla tasolla se parvi mihin mihin meni rappuset ja siitä sitten jatkui sinne lavalle eli parveen missä maltaset oli se oli siinä ihan samassa siinä vieressä se kylpylava
milläs nimellä sitten sanottiin kun - missä kylvettiin
lauteeksi sitä vain kutsuttiin saunan lauteeksi
puhuttiinkos saunan - pattaasta koskaan
- ei ei puhuttu nyt se olisi se kahvikin valmista
tässä on viisi minuuttia nauhaa enää
jaa no
pian se kuluu
pian se sitten menee ei se jäähtyä ehdi
ei hyvä muisti teillä on
no ne vanhat asiat ne muistaa ei ne ei ne nykyisiä tahdo enää muistaakaan tässä on toisia noita samanikäisiä rippikoulukavereita minulla vielä kolmeko niitä tässä on vielä meitä on neljä vielä - rippikouluikäisiä tässä tässä ihan lähellä kaikki kunnalliskodissa on kaksi ja yksi on tuossa puutarhuri ja jaa niin viisi meitä on vielä - siellä oli - tuolla Salmelassa yksi Mukkulan Viljo vielä yksi
se on aika harvinaista että niinkin monta
juu on se niin että ja niitä on paljon mutta kuollut mutta tässä ne on säilynyt niitä on niinkin monta vielä elossa
olette tainnut olla hyvin terve mies koko ikänne
en minä terve ole ollut ensinkään minä aloin jo yli neljäkymmentä alkoi tuo astma kiusaamaan ja jo yhdeksäntoista vuotta sen kanssa tappelin kävin lääkärissä käymistäni aina ja ei se osannut hellitä mutta viimenään se - loppui vielä kävin Helsingissä sillä professori Beckerillä sitten sitten noin ja - silloin noin sitten se rupesi helpottamaan se pari kertaa ehdin käydä sen tykönä mutta noin oliko sitten lääkkeistä tai oliko se muuten itsestään kun se - rupesi helpottamaan ja ja noin se - se sanoi vielä se Becker että että nuo että että noin kyllä sen pitäisi voida pitää kurissa sanoi että -- minussa on paljon pahempi sanoi meillä on neljännessä polvessa astma sanoi se Becker ja se sanoi että ottakaa niitä lääkkeitä ottakaa kymmenen pulloa ei se yksi pullo mitään auta minä otan viisikymmentä pulloa joka vuosi sanoi ja siis se kävi niin onnettomasti sitten jälkeenpäin minä olin pari kertaa käynyt kun se tappoi itsensä se Becker - noin vahingossa se oli - ylilääkärinä sairaaloissa ja se oli lähdössä johonkin ja se sai sen kohtauksen se otti niitä - sitten lääkettä pistoksen nimittäin ja se katseli että tämä pakkaus on toisenlainen mutta meinasi että ne on voinut muuttaa sitten ja otti ja oli kolmekymmentä kertaa liika vahva ja se meni niin kuin olisi ampunut sillä kertaa sillä kalella sen loppu oli - aika ikämies jo oli mutta sellainen erehdys tuli sille itsellekin
huh huh elikös teidän isänne ja äitinne vanhaksi kun te olette noin -
äiti äiti oli kuusikymmentä kahdeksan isä oli kuusikymmentä kaksikohan se oli vain se oli kuoli nuorena siinä oli ja astma e minä vielä Bildenille s kun siellä välillä aina kävin sanoin että isä kuoli astmaan sanoi ei siihen ei astmaan ole kukaan kuollut se täytyy joku muu tauti tulla lisäksi sanoi joka tappaa ja nyt minua sitten minä olin jo kolmekymmentä vuotta ei se kiusannut yhtään nyt alkoi taas kiusaamaan - jo viime joulusta ja minä niitä lääkkeitä otin jo neljä pulloa ja kun se Beckerkin kehotti niitä samoja lääkkeitä sen aikaisia mutta ei niistä mitään apua ollut se aina pahentui vain sitten minä menin Laukkaselle tuonne lääkäriin Kausalaan niin sanoi että se on muuttunut se on nyt sydänastmaksi muuttunut ei ei ne ei ne autakaan ja ja minä en saanut enää maattua enkä nukuttua kolmeen kuukauteen ja kun minä otin niitä tabletteja kahta lajia oli - sydäntabletteja niin minä sitten minä olen välillä nukkunut taas joka yö ei ole kiusannut yhtään vanhuus vain muuten - alkaa tulemaan että ei enää oikein ole entisessä kunnossa
kyllä te kovin pirteältä näytätte
niin niinhän ne sanoo toisetkin ja ihmettelee että on niinkin vanha minä olin tuolla nyt kun Laukkasellakin olin vielä kun se neiti siinä kysyi että - syntymävuotta niin heti ne potilaat sanoi ai se on kahdeksankymmentäneljä vuotta jo tuntuivat ihmettelevän mutta on tässä on tässä on kauppias Harjanne täytti jo yhdeksänkymmentäyksi vuotta ja rovasti Raatsi täytti yhdeksänkymmentäyksi vuotta ne on niin vanhoja tuossa kirkolla asuvat molemmat
oletteko satavuotiasta nähnyt ikinä
en suinkaan ole nähnyt en muista ainakaan
kyllä niitä on hyvin harvoin vissiin
niin sen minun mummuni isän äiti se se oli ja kahdeksankymmentäkaksi vuotta vanha kuollessaan mutta niin isä kuoli niiden nuorena jollakin tapaturmalla vai millä se lie kuollut muistaakseni kun se noin kaatoi joku tuolla juovuksissa myllyreissulla ja että se sellaisella olisi kuollut

joo kiitoksia paljon nyt
kiitos
kahdenkin päivän edestä

harvoin sitä tapaa noinkin hyvämuistisia jotka osaa näin hyvin selvittää asiat
kyllä tuo on tuo kauppias Harjanne ja kyllä se niitä vanhoja asioita ei se ja nykyisin muista enää mitään mutta kyllä se niitä vanhoja muistaa kaikkia on en jotta en minä muistakaan vielä mutta kun se on - seitsemän vuotta vanhempi minua usein jutellaan niitä vanhoja asioita yhdessä se on mukavia jutella ja muistella niitä kun muistaa samanaikaisia
kai me mennään kahville sinne
no 'mennäähhäm myö nys siit ko se 'kerran jo, "kuttu.